जनावर क बात फद्कै फद्कै कि फद्कै कि कतेक रहेके गैया क छेरिया क बात फद्कै । ओसने कह्के बणही यबे कुकुरा क बात फद्के जाइ मुइ । कुकुरा यापन मलिकावा के, यापन घर मुखियावा के कस्का कके चिन्सिय त । सुरुमा घरवा पुगले बोअह एसनक भोकलही एसनक भोकलहि, भोकै भोकैकी हलही टङवा टङवा तर याके हलही पुछिया झ्टकै चारो हाथे गोडे हलही हसे दुनु टङणिया ठडिया के बोअह हलही लुगवा तानै, चिबोइ, चटै हलहि, दरुकै हलहि, एतेस ओतेस हलही हगै हलही हसे ओथिया हलही थेप्, गाज चुवोइ, गहनी हलही जीउ छडले एते जाइ ओते जाइ । घर मुखियावा के देखले गहनी खुशी हलही ।